عندي بعض ولاد عمي وأخوالي، وعددهم مش كبير. عادةً بشوفهم في المناسبات زي الأعياد أو حفلات العيله، بالنسبه للتواصل بنحب نتجمع ونتكلم مع بعض، وبنشارك ذكرياتنا مع بعض. وطبعا الدعم في الأوقات الصعبة، دايمًا بنلاقي بعض، العلاقات دي بتكون مهمة وبتدي إحساس بالعيله والترابط